Tävvelikku rahhu ütiskunnaq ma pelgä et ei saaq iks, selle et ütiskund olõ-õi ideaalnõ. Taa um sääne harilik. Sääl iks ummaq umaq pingõq ja tävvelikku rahhu ei saaq ollaq ütehki ütiskunnah.